Pa assegural qu'una dieta sea sustenibli pal meyu ambienti, es mu emportanti el descogel alimentus d'avíu local i del tiempu. Tamién era emportanti d'amenoral la cantidá de produtus animalis i processaus, i tiral más por alimentus orgánicus. Tamién es emportanti de mercal lo que vaigas a gastal i alogu no tenel de hondeal, possimenti si no tienis gallinas o animalis. I devías de tenel güertu!